Zareo Argentine, <hesitation> kalindreo any zany io hitanao hena io leroa <hesitation> atao anaty atody bakeo zany io endasindreo zany zany zaka matetika fohanindreo any. Karakaraha zany foto-tsakafon'i Argentine zany.